ഹക്കസ്മനത് ഓലന്ദ ഗുഥി ജനേ, ഏന്കല കേഫേത്। പോതി ഏദന മിതു, കഫിനേ ബുര്പന്ദ ഏന്കല അപ്പഗ। നേക്ല നോതിക്, ക്സമേ കേനോദു, ബുക്ക അക്ലേത। സമധനത പര്തേര ഓദു നിക്ലേഅക് ഓലന്ദ തഗു। ജത നിക്ലേഅക് ഓലന്ദ ബേഛ കഫിനേ പര്ത നിക്ലേഅക്। ഓലന്ദ ഗയ ബിനി ഐജ അന്സമന്ത സമധനത। കേനോദു അപ്പപഗ ക്സമേ സേഇന പന്ദിത സമധനത। കേനോദു അവൈന ഥുക്ക തപന്ദു പന്ദിത അവൈന। ഥുക്ക അക്ലേത അക്ലേത പനോദു ഏന് നിക്ലേഅന മിതു। കഫി ജന് ബോദുന്ദു ഗുഥു നത്ത തത്ര ഗുഥു ഏന്ക്ലേഅഗു। നിക്ലേഅന മിതു കഫി ബിത ഏന്കു ബൈന്കര ബേജ। ജതന്ദു നിക്ലേഅന ബതേന ദൈതന കിനോ അന്തുകോരുദ। അന്സമന്ത കേനോദു അക്ലേത ഭുക്ക ഏന്കല ഗുഥി ജന। തപു ആന്ദത അവു ദൈതേ ഗാന്ദു നില। <hesitation> പനോദൌ ഏന്കു നര്ഥോന്ദു പോനഗ ബോലേ ഏന്കു പക്ക। കോഅല ബിനി ബതിന്ദ അന്തു ഉജി ജതന്ദ ഏന്കു ബേത। അര്ജന്ദ ബേല ജതിന്ദ അന്സമന്ത പന്ദിത അക്ലേത। സമധനത പര്തേര ഓദു ജന അലു ജഗല। പോന സധിയത മന്ത, ഏന്കല ജഗല പനോദു।